Ahey raarenii kool ishia sunii won birrian midafeet, dette faa hin raarratini muk faan kabeti, muk fan uf kabde ama barre ishinii irteet sun fa kabeteni jabefeteni ir rarrati, biness faan kabeti ka ishin sagalean nyaat hi ijemtininnea saa dibi hi ijtteni, duumi won birrian midafettiey, taa ijemmatinum challamu won birrian midafeeti.